بعض الأحيان تكون معقدة مع تقدم العمر، لكن سبب هذا الشي؛ إهي المسؤليات والإختيارات بس بالمقابل نكتسب حكمة أكبر بمرور الوقت ،ونكون أنضج وحياتنا تصير أسهل لأنا أخدنا تجربة.